ʻO ka meaʻai Belegiuma ka meaʻai i hoʻohui ʻia ka ʻai a Palani a me ka ʻai a Kelemānia a ʻo ia nō ka meaʻai kaulana i Belegiuma. Hoʻokahi mea i kaulana loa ma Belegiuma ʻo ia ka palaoa kīpoʻopoʻo Belegiuma a me ke kokoleka Belegiuma.